Abu wa kapyin dei ina ʒinji ichin ambafan a kindea uri tsaambafen ba awuwaandou kapyian u baun a a abua wuwa abua nsan i be fa a chidon a ma a wunu ayoa u ma wunu a kuka ma a ma ambaake go nwu kegou wunu, a mbya wuwa i yo toh a a kegoa ku nwaa kunwa bu wunu natadan a wuwa a buasansan, ka chi bua fyea ku ba wunu chidʒun jije ba a wuwa abua sunsan jijiba awuwaiyi imbya ndo awuwa kai gban do toh auwa kapyian u chibechu a <hesitation> mafan abiu bu bachi ayodʒun abua ina mbya ibe wuwa inambya abu tswi twsi baa abachi bu uwa atswi tswi mbya a <hesitation> abua tsata be baakindea be na kyin kyun abe kyun be na kyīn a tswi tswi, chimaa ku ʒinde dan ku chi a pa kuka chi a wuwaa uri dan kau dan uri ʒhinji ndʒun kui na ʒin nu pyian di jie ba bua mna daan akwe anwa dʒun. Waa i nu mbau chubechuma iʒan ju pyian, kibe bechua mbau chi jupyian ibe bechua ichi na ʒan ju pyian ra se a budʒun ma pou tifi na ma ka tsakani i-i yobai kui na dam ah abua amaa, pa chia a a don u u tsa komyaye ba pa mda m m chia don utsen ko maya ba kamanni re ku dan ayondoa nai daan yiu aji baati ba m na dan yiu ra ba mdam m m abechuu fintswen ko abe chuu wunu ba wuwa chiana ba nwuʒa, in u mave chun u fyin bu idin amaja chorum fyin bu idiu chi kini mdi kyen kyen waa myina da abe kyui ku chi bun dʒun babuu abe kyui chi budʒun ba bura i chinni? A bua mma. Umana tsa bui umbya abekyim be iri kyin bendʒun mna mm a na chundan um ma na ʒinji unai ʒinji ba uri na u <hesitation> ba adom, mnai ʒīnjia uri fom aypa mmao vunra awaa ma dan da ba ukaa m dan san san ukai dan toh a <hesitation> wumua ndoni woh aa mbya bea u dan u koshe yo mbya bea fyea abea ku chin uma u mbya iri kyin kyun idʒun, <hesitation> a a mdanji andʒun u dan pyian m danji ndʒun u dan tsaa mm danji ndʒun u dan tsaa mm dangi kapyan mma mdʒwai u gban nu yane ugbanu yana, toh in kyin kyon ndafain ba ki jiji ina nya ifyen A a byechua ina chi myia, in ima ʒinde ba dii umaʒinde dan uri bam am mai ʒinde dan m ri ba dii uma ʒinde dan uri bamp am mai ʒinde dan m ri beun akure bua mbyau diu akwe bua u mbyai dim abua ria mbyau diu ra eoye kama am a <hesitation> wuwa ku ku ku ku yi abaaba mbam hwe, aa una yi ba mban ahwe una yi am da uma yim hwe una yi ba mbam haje a jijiye ba uma yimmi hwe ba ta da a bambam ma uri yikau be hwe ba so aa abe mbam a bua sam san a fyea u yibe hwe jijie ba mde wuwa bia ku tsaʒa be yo ku ta tsa ʒam yo ko dashike iri chi beyndʒu aa ya ya ba, ama i sansan u yi ba mban hwe be mbya ahwea abe ma he kai yiu hweu a wuwa mna nyara mdu akyian nau akyin nai ma du aabua mnau nya ibe wuwa m du kyem nai ibe wuwa mdu wuwa, i chi i yikam, i yikam aji waa n yinu dan i kyin kyur obeniʒ un a wua i yi ka jia i tsaʒa findo n yo baa wuwa i gbando ba a wuwa ku dan dan eh eh wunua ndo mi oh aah ah abuti fyea dan u chindo una una nauni ba. Aafyedan u chindo una tsau buti ba aa fyeadan u chindo una fun fa ba umbye wuwa yii wa huan a wuwa ma yi kau yiria a cheghen wamadinu funfa wa na danuu na tsa butì jijia una vyikan vo udu bua urina vyikem dì bau ko a wuwaǐ dan to, a a u nane <noise> ijie ba aneanana ma aa a but i andi chiwaa ba cho ndi na nane a wayiji vin a ma tamara aʒo po bia va ina nane pa ina in de na hwenhwen ima nane a ina inde na hwen-hwen i ma nanea ikodʒu wa juji na sai tafia inde na hwen a wu wa ma yi kau acheghen dan wa dan nane funda ah u tsa bua urí yinu dam akyi an u u ri du wa mwadʒudʒu umhya wuwa huan a wuwa wai pamdo. A wuwa ma ka tsayi bujuta mbya awuwe i pan do akwe a ʒhinbanchi bauwa suu numi tanman ya i-i-i-i ndo wapan rijia jijia be ʒen bende be chijan be fyin aa a buju ayii waa bacho ndi na tsa ɓa so be be na tsanyi be bu ju wa abu wapan amadan wuwa ku tsau yo aso fanna ma baa bayid abnji ba a ʒhinbafan baa ba fu adudʒun nua tsuan baa ra aso ba e kundea uri tsaso. Ke u tsa a fyubo ko u tsa abo abu baa i ndo wapan u <hesitation> fyen jijei ba uma fyen awunu i mbwy ra imbyau ba hwe, a wunui mbayu ba buera kui dan ah anwua ha anwua nwa kyiti anwua i tsaka abu anwua i panka ando toh ama u ma bau ajii bu ba ha abua a wuwari iyuu abua wuwari iyai chi ndo i tsau jiyeba a wuwa mal kata i be wuwa umai chi u u u chi wuwanai yi hwe dumi i ndo wapan ma chon hwe sose na, ama uma chiu wuwe i ya jin ana a <hesitation> uma wunu uri ko diu ri tubinj w wejen ba ampon u ma wuwa ukai bi ri tubin ri na wau e yondo ko una a a ayo ajen ko na ashun ejen, toh umai tsa bua huan umbye ajo gondi be na mbya ayo an na mbyaa ko abaa na jijiu sosena tsalani ma a yoda i fin tswen abua anwua na tsaa bedan kai ahwua waa haī anwaa waa anw hawa i pew ndo uri mbya viin bee eh ah abajou baati baa be na tsayibe yi bu baa muan ba ni dol dʒun, be tsayibe uba vin uri mbya paa dʒun ibea ko yii a <hesitation> a ka. Chikusa baheku bi viin abi nde nwuawaa dun ijieba u mbya abua nsen idii nwuawaa abua nsan ki mbya idii nwuawaa a nde wuya. Uma nde wu yaa u kem khisaa waapera uu kan waara uma kan waara kui chindo ana tsa bu waa n yi nu dan abe magema ka mbanwu be kai fyin nwube ahua sansan, ijie ba aba aba ayayea ba a yondoa baa taa be fyenubu waa ku tsa abu be fyimbu asansan, waa ku yinu dan ku ku tsa jigia ku du wa nwa dʒudʒu i fintswín kuka chibechu wajar wa fyea a a baiyaye ma fyin anwu un bya uma fyín be ma fyinu kou wunu be ma fyiun do huan uri do bake au, wuwa be ma fyin uri du huan uri de ba ku anua uri ban awua uri ben chi keni uri urikai ii, fyíum bu baari ahuan ama uma bau yi aa hwayyi ko uma bau ah <hesitation> fyifyen abu i nu wapan ko indo wapan ba ki i be ajen ba toh abua tsatsa i fin tswen i yiu fyin sosai na abu watsatsa i yiu fyin bcos ah ah abua be nai nya inllo wapanu chipaa na yihwe uma chipaa na yihwe umbya uri du bua una nya ifin wumbya uri du bua ma nga ifin tswen uri du komaye waa a chidon ma dan Udu i fintswin so abua wunu naihwe uma yi hwe a chidon ri yiu auma uri dodon, aumi benbe fa na dan u mai u yi ba mbau hwe jijia anyunun kugun-gun umbya uma yi ba mbenu hwe anyumuu ri gun gun au wari ma ukai i <hesitation> yi bikan bua huan inde yi abaa nai bingakin abaʒhinʒhin i baa nimb umby nu chi byendʒun nifavya aben aywa aben ben nii fovya ndoari au wunu uri fovya wuwa a wuwa ri fovya, ama uma ya duu yii a ʒhin ba ra kyǐn chín cho tama a dʒjo abu na tsere na, toh umbya a anwu udo ndo u chun ayou ayou na tsa abe ay a angyibyon nene ma be ngaa neyi be tanma ri ba abowi u tsayia ba abou ara fyubo u tsaya ba abu baa kuma, chia abudʒ yan bafyin ba ama abachi do tama.